باران د طبیعت د تازه ګي او پاکوالی ضامن دی په پسرلی کی دباران سره فصلونوشنه کیږی، ګلان غټیږی خو په ژمی کی بیا باران سره هوا سړه سی خلګ وایی کله چی باران اوری نو طبیعت ژوندی او زړه خوشحاله سی د باران د څاڅکو ږغ هم لکه موسیقي پرچاښه لګیړی باران د مینی، دعا، او د الله رحمت نښه هم ده د باران په اړه ډیر شعرونه سته او خورا دیری سندری ویل سوی دی